Otkatka ni tlashtokiaya nikan puro popotl in popotl otkuiaia kuajtlan <noise> inkon nitoka popotl se kualteki huan cuando se yi ishhuak se yimamana se kilipia para kintlashtoka otkatka ni chanhuan amo ikpiaya piso tos mas tlaktek se itlashtokiaya nikaan popotl ashan yiu kinchijke in escoba huan ashan yipia piso in ichan tos entos amo okuel tlashtoka nikan popotl ashan debe tlashtoka nikan in escobantin para kishtia nochi in tlali in escoba se kinkua nipan tienda yikinnemaka yikinchihuan kate yikinchihua huan nikan yikinamakiltia para ikan tlashtoka kuali para tlajpopua tlakpak deno casaniltin se kintemua ashan tlashtoka nikan escoba huan antes nikan puro popotl nikan se tlashtokiaya.